والله أنا إنسانة-إنسانة منيش سبورتيف، صحيح مثلا نحب الجرى ونجرى ونستانا الشراتى يتحفونا بالنسبة لأنى جصيرة يعنى ديما الواحد وين يكون أطول وين تكون السرعة بتاعو أحسن، أنا جصيرة اه بس سرعتى مقبولة وزيدا نحب التنجيز القفز يعنى، دايما نتسابق مع ناس سبورتيف بالمقارنة مع العباد اللى يشبوا فيهم ف التلبوسة مش مع نفسيك والكل.